La ku xen köö ñí exa re nɇ e xin refrigerador o aparato e fá’ dsa i ló jú ñíí’ re fáá’ra jö e <hesitation> e re frigerador e <hesitation> e bii jmⱥⱥ dxíí la köö xiñó’ re fáá’ra jö nɇ la lɇ re llⱥ’ re jmⱥⱥ tá re fáá’ra jönɇ, xa enɇɇ, xa cable kiéé’ o enchufe fa’ e je re dxáára kiä’ ji, my lii mare náá ji jö tu ´ñéé dse sö’ i xa <hesitation> xa ventilador kié’ la’ xin e ó ñó’ re fáá’ra jö e jmⱥⱥ tá e jïï e la dse li güii’ la jy e dse li guíí’ re fá’ra jö i jé jö dse lí, dslí fó’ e dse lí dsí, dse lí juó’ e dse li gUíi’ la jy, <hesitation> la jy e, la jy e re tä’ra ñó la jy e ejö tá kiee’ refrigerador bi ñoo la jy cable xi táá’ ñó’, bii ñóó la jy e pieza xa kié’ re fáá’ra jö e la dxi jïí e la dse lí juó’ jmⱥⱥ tá la nɇ nɇɇ’ köö e dse dsáána jná juu kiéé’ e xin refrigerador.